Esyandimi syangasi hali esyandimi sinu hali olhukonzo, hali olhutoro, hali olhunyankole, nolhukyiga, nolhukyoli, hali olhujapadhola, nalhulango, nolhunyarwanda, hali e kiswahili